Ha, bu nafaqat ajoyib ilmiy fantastika, nafaqat dramatik emotsiyalarni his qila olishimiz mumkin bo’lgam ajoyib kino edi. Biz buni albatta qayta va qayta ko’rsak ham bezor bo’lmaymiz.